Iye maneng tau, mulle maneng ma dipadecengi sipaq-sipaqna. Mulle maneng ma dipadecengi ampeq kedotaq. <hesitation> Yang penting, engka mua kesadaranna maneng tauwe. Mulle mo tu napadecengi. Mauni majaq sisi sipaqtaq riyolo, mulle tommi dipadecengi. Deq nulle <hesitation> magattiq, naikia taqceddeq-ceddeq dipadecengi, disessei aletaq, maqdampengngi ri tau pura e ripapeddiki atinna, mulle mutoiro makesing ampeq kedona sibawa sipaqna. Nasabaq iyena tauwe, deqna lupuq pole sala e, nasabaq tau biasa miq.